Kolontsainan'ny Royaume-Uni a, tia <hesitation> tia malala fomba arizareo a. Rehefa ohatra hoe milahatra vola amin'ny banky arizareo a, dia milahatra mahitsy tsara fa tsy mba tia mikorontakorontana izany fa tia <hesitation> milamina tsara mintsy arizareo e, izay mahafinaritra aminarizareo.